ଆପନକର ସପନର ଵିଭାଵ କିପରୀ ହୈବଵ ଯହାଂ ଅନେକ। ପ୍ରକାରାର ଭୀନ ରୂପଵ ନହୀଂ ପାରେ କେହେ କେହୀ ସାଗରକୁଲରେ। ଵିଭାଵ କରେ <hesitation> ପାପାଈ ଚାହନତୀ ଆଉ। କେହୀ ଗୁରୁହେ ପରିପାରେ କୋ ମାଧ୍ଯମରେ କରେବା କୋ ଚାହନତୀ। ଅସେ ସମସ୍ତ <hesitation> ପରିପାର ଲୋକୋଂ କୋ। ନହୀଂ ଵିଭାଵ କରେବାରେ ଇଚୁକର ହୋନତୀ ଅନେକ ଲୋକୋଂ।